जैसे कि कठिया ओकर किडनीओ खराब होई जाई। छ मधुमेह हो जाई छे गठिया जो बीमारी होई छे। बिल्ली में ओकर हड्डी में गठिया हो जाई छे जैकारा। कारण बिल्ली के खेले कूदे समय परेशानी होय छे। ओकरा पेटो में दर्द होई जाई छे सुस्ती हो जाई छे।